Wu fuɗɗo landa ƙar fuddon landaaƙo ƙen fuɗɗon wandoo ko, kar iya fudoni kar iya bina̱n am ƙen fuddonii mai ya mina-mina ƙar iya fuɗɗon kar i ƙira fidonii. <hesitation>